Amen ba wuwo nu idɔrh amen ngɔ itɔɔ kowan itseer mbɔ aka dzaa ungo. tni inyaka mɛn mɛn ki gɔrh gɛ mr-n dɔrh amɛn mɛn ki mɛn mɛn ki mɛn ni ki bɔrhe pfung gimi ni zi fada kagoma ngɔ zi mesi itseɛr zi gbubu mɛn nggu anergwar mɛn nerha itaar amma mɛn ki dɔrh amena mɛn <hesitation> ni tiisɛr mɛn itɔ tsakana mɛn nggu unum abin ku ku ngɔ zi sei ngo zi dɔrh amɛn dɔrh zi utɔ mɛn kizi itɔ mɛn kizi itɔ itsɛrha mbɔri gbaambɔ shia nu mum amma mbɔ nyanga amang tsɛrh ka kɛrha neka mum itɔ udilili mbɔ ka <hesitation> ubin ku tsu mbɔ korhe rri miha domin mi dɔrh amena mum fin mbɔ asi nyabɔ iwɔng itse rhu mum abina kishoo mbɔ nyanga kwɛrha nu bɔk mum tɔ uwɔkuci ba zi imesa ba za dɔrh amenga nga inyaa ighagbashe nga a whengo ubin ku kuna nga zi wuri wii kasi <hesitation> dorh amena nga a morhka kose ubin Tɔ imesa, imesa ki gbur mesa rhɛ si bibemu nga itsa itsi bemu nga itsa itsi ko ku jirh mesa bika mesa rhe sei ngɔ dorh fa ba dɔrh tɔ dzur ngo ngɔ wu nerh ku dɔrh dzur kose bin ngɔ ngɔ yeo kpɔ ku shashaki ba nerha ka rhena ngɔ domin ngɔ dorh tɔ ngɔ si kohu ngɔ ubin kpii mbɔ ki rhena ngɔ ba nerha ki rhena ngo amma ngɔ ba zu zasaungo ubin kpii ngɔ ku nu bee deyiwe tsikan ngɔ tɔ zi mesi itdɛrha si mesa ngɔ whengmbɔ cɛ tɔɔ na. dzembɔ a mbɔ ani bee imang tɔ da imang kuna ngɔ. zinɛ ngɔ si whengo ubina ngɔ kuzi mesa nu zi kpo imanga ninɛ tɔh mbi kazi mesa ba dorh tɔ dzur ngɔ ngɔ zingo anatɔ nu ng kɛ ngɔ ku morkhɔ gɛ ngɔ zingɔ ba dorh varhe ngɔ buvrah ngɔ bvurha ku ngɔ zi rhs ngang ke ngɔ. ku mɔrhkɔ Ba dorhtɔ bvurh bgo ubvurha ku ngɔ za tsuke rha anang kɛ ngo naku tabu nyangɔ amma ugbauugbau si saka si ghs gbashe ugbau kammaa nɔ ubin ki wheng bggu mesa idorh amen idorh amen dorh dzur kishoo ngo ba dorh tɔidzur ngo ku shashaki gɛ atoro ka terha domin ngɔ si gorungo agoranggu abin ku kuna ngɔ ni iya zi amma whurhwi ka nyanga a tarhe tɔ nga tarhe nga gba mɔ na nangha oo ngɔ vui zi nya na nang ka song <hesitation> mesa iwurhi gubɛn sosei idann ungo ba dɛɛ kerhɔ na nang imesa ngo gungo iben sosei karharha gungo iben karharha tɔ mum iku ifen domin bira bɛ kana wurhi imesu nga na bika bee mesunga tɔ ngarha bo Duk mɛn ki rherhe nuku iyiki bee ungɔ si ta nyango agwhe ishaa ngo kpango nggu cɛrɛ cɛrɛ acu aveu kpekum ba bin shimbo rhu ubin awu aveu wokuci nka azina uba nsi korhu nga ubin si dzurha utserh awuse tsu mbi di. yarhe kishoo rhe a daa igu a rherhe tɔ ida igu arherhe ku iba ida igu isem da igu it itsem da igu itsuwa mbɔ ka rherhe tsuwa deyiwa ngɔ ngɔ si nyangɔngga ku mbɔ ba wurhi miha cɛrɛ tɔ mɛn bɔrhe nya nyawɔ abia ka seisei dzur su kishoo abia si bemu ke ghepa ko ku jirh abia, Ngɔ ba si de korhu ngɔ itsi ngɔ deyiko itsi ngo gɛ ngɔ wa unergwar to ngɔ si sesɔ rha abi kerha ngɔ sedei ngɔ zi bee nanga kirhake kawu bibirhake nu mɔ. anergwar anayanga ayaa ka zeiha cɛrɛ abi ka yarhu takada ko mbo kpɔm anangha kishoo ngɔ ku nyanɔ tɔ kame ngɔ zi boo amena ngo gɛ ngɔ tarhaimang sei ngɔ nya ayer sei ngɔ ngɔ nya ayer tɔ inya yerha rhi yo ngɔ ba zi kpoɔ ngɔ ku nang nukɔ ba kpoɔ kuwu gbashe rhuwɔ ba zu kpoɔ ba bin ngɔ ku bee da tɔ,